Laha hisafidy iaho da divay gn anakahy gn safidiko satria <noise> igny misy karazany. <noise> Misy nomitegna alohan'ny ihinan-kany, mampahalany hany. <noise> Misy koa nomitegna lafa matoritory atragno. Da misy koa gn ny tena mahamamo miaraky mino toaky amin'ny nama. Tena toaky izany!